କୁରୁପା କରକୋନୀ କୋ ଇଂସାଦି ହୋଂସେ ମେରେ ଥାଓ ବହୁତ କଲା କିଯା ହୈ। ସନସ୍ଯ କେ ଲିଏ, ମେରେ ଥାଓ ଅପନେ କଟାଯଂକି ସେ ମସ୍ଥଵାଣେ କୋ ବହୁତ ହୈ। ଧିକ୍ଷିଣ ଖାମ ଗଯାକର କରକୋନୀ କେ ଲିଏ ମେରା ଅପନା ଥାଯଂକି ବହୁତ ଶୌର୍ଟ ହୋତେ ହୈଂ।